بعد عشر سنين نتمني إني نكون انسان ناجح في حياتي المهنيي و حياتي الشخصية ، نتمني نكون عندي مشاريع كبيري زرت أماكن كتيري تعرفت علي ناس نحبهم و يحبوني كونت أسرة قوية عملت علاقات اجتماعية مترابطة ، كل هاذي أهداف أنا بتمني نحققها ف المستقبل إن شاء الله.